He aha ko'u hana 'oli'oli? Mamake wau e hana i ka pāhale. E kanu i mau mea kanu, e hanai i ka'u mau moa wahine, e ho'oma'ema'e i ko'u pāhale, e ho'onininiwai i nā kanu apau i loko o ko'u pāhale. Hō'oli'oli kēia hana.